Ny tena fahasamihafana vitsivitsy mapiavaka ny soavaly amin'ny ampondra dia ala- ao ny hambehan'ny vatany ny soavaly manatombo kokoa noho ny ampondra ny fa- afainganam-pandeha kosa ny soavaly dia manatombo ihany koa amin- noho ny ampondra fa ny soavaly tsy mantanjaka noho ny ampondra.